استكشاف الفضاء بالنسبه لي خير من استكشاف المحيط انا من لعباد مذابيا نشوف العالم الفضائي مذابيا نستكسف شنوا لي فيه شنو ثم شنو الأجواء غديكا <hesitation> اكثر من اني نحب نلوج على المحيط بف بونبالنسبه لي الفضاء يكون خير ببرشه من المحيط